Kañun duu yo masin ɓileteeɗo e kuran. Jonkaa heddo omo fuufa henndu. Aɗa waɗa mo e hoore joomun nde faa laato tuunndi wonndi hen ndi e sanca hoore ndee duu. So tuundi ndii yaltii, hoore ndee sancike faa laaɓi fu. Heewɓe fuu nden moorata.